Manpaat sabun. Manpaat sabun, apa gunanya sabun gitu kali ya. Sabun ada. Ada banyak nih kan, kita ngomongin dulu sabun. Sabun mandi ya. Kalau sabun mandi itu buat bersihin badan ya, biar wangi. Kalau punya daki tebel-tebel nih, yang pada ngeganjel di leher nih, bersidah. Misalnya bersi dah, gitu kan. Kalau misalnya sabun, sabun apa? Sabun colek. Sabun deterjen gitu ya, itu buat pakean. Kalau misalnya lo ada kotor-kotor tuh, ya itu pakai sabun itu. Terus sabun apa lagi? Sabun buat cuci motor, beda lagi tuh. Sabun buat cuci motor. Terus sabun buat apa lagi? Sabun buat rambut lo juga beda lah. Tuh namanya sampo kali ya. Manpatnya semuanya sih, buat bersih-bersih. Yang kayak lo nih, yang punya badan yang nggak jelas nih. Ya bisa wangi, gitu kan. Yang kayak pakean yang kotor-kotor banget, ya bisa bersih, gitu.